Upu inja ujamoor jamoor do balobé. Gupu nang gubay gulégo gugaat go to gujoow gaféén, éŋéés bu fucoho bé kuur gulé gagu, néni gulé gagu goon nuhu, gapu gagu inja gumiir gulé gumaan gon uhu, bétéhul bun guléhool béñoow gulé gagu té waaf uwu ga attaqué gulé gagu té uhu mara bacaar.